Mang sikei a bil na arai nia asukang ta koto pat arikek luai nig, na arai ni mang sikei a nem, natlik kata pasal kanla sinong si ita na taun ang kala ita na taun ang ko wuak si ita kolo ita, ita, ita na kila taun ang kala longong a mang bil si put, ka tapasuk kala uak na kala saisinong alakat kuli kana tai na kolo mengen arikek luai nig a nala los los a nei, na ko mang sikei a kain bil luai ta natlik palau ang nang koto ita sikei taun ang a nem kila wuak nois pulakai e ngerena na kata taping arikek a ka galsai nia na ka wuak kuli kana tai a kala mesmes aongos a ui ina.